<noise> जुता हम्मर पौलिके सुरक्षाक तहना बनल चिझ हे । जुता बहुत मेलके रहतियाँ जेहमे लोहाक जुत्ता, प्लाष्टिक जुत्ता, खल्लिक जुत्ता, कपडाक जुत्ता, रबडके जुत्ता है । एन प्रयोग हमरे हर जगह अनुसार प्रयोग करे सिकत होइ जइसेकि लोहाक जुत्ता बहुत ठन्ड जगहमे, स्कुल कलेजमे खल्लिक जुत्ता, घरमे कपडाक जुता आउर बाहिर जेना जैसेकि पानीउनिमे हमरे प्लास्िकके या रबडके जुत्ता प्रयोग करसकत होइ । एन पैंधके हमरे <noise> हम्मर <noise> टाँङ्ग, पौलि ओहके मजा ति बचा सिकत होइ । काहिकि यि हमके खतराति बचैना चिझ हैं जैसेकि साँप गोजर हुइगेल, आगि हुइगेल या मतलबकि चोटपटक लगना ति एन बचैना काम हे ।